Preferirìu vivi ënt ün mund sensa dizastri natüral përché la criminalità ën cal maniera a s'pö cuntrulé cun le leggi e le pünisiun, i dizastri natüral no e alura preferirìu propi cuntrulé i dizastri natüral per eviteie